لو اقدر اني أكون طائر أو طير لمدة يوم واحد سأختار الصقر ليش ؛ الصقر له العديد من المميزات أولا أنه طائر قوي يقدر إنو يطير لمسافات عالية ، يتميز بالحدة و الشراسة ، أيضا أنا أعشق و أحب الصقر شخصيا لأنو علم البشر الكثير من الأمور و هو حيوان ذكي و يمتلك فطنة.